والله انا ما احب الموسيقى ابد ما احبها يعني ما اسمع الموسيقى ولا ادري انواع الموسيقى ابدا يعني عشان كذا ما عندي ما عندي خلفيه عن الموسيقى وانواعها وكذا فما اقدر اجاوبك على هذا السؤال بصراحه فما يعني ما ما نسمع الموسيقى ابد لا ادري لا انواع متعدده لكن احنا ما نعلمها